والرياظة اللي أؤديها بشكل سيء هي كرة القدم، رغم إني كنت أحب أتابع المباريات وأشجع الفريق إلا أن لما ألعب أجد صعوبة في التحكم بالكرة والتسديد دايمًا أطيح أو أضيع الفرص، فده يخليني مرة أشعر بالإحباط، مع ذلك إني أحب ألعب مع أصدقائي لمجرد المرح أو تضييع الوقت، حتى لو كنت ما أؤديها بشكل مفظل.